أول شي أتأكد ـنك طفيت الكهربا من المفتاح عشان تكون آمن بعدين أستخدم خطوات بديهيه فك المصباح بحذر وإذا كان في غطاء شيله جبل ما ترفع المصباح بعدين ركب المصباح الجديد مكان الجديم وأتأكد أنه مثبت زين في النهاية شغل الكهربا وأتأكد أنه أشتغل تمام